Ɗi kaan, ɗi ɗon feere feere maaji, e woodi shayi ɓaleejum, e woodi haako haakojo, e woodi e woodi daneejam, e woodi nyebbe nyebbejum, nden mbo e woodi shayi ɗum leɗɗe ngan ñawdiingo.